پېچ کش معمولا د پېچونو د خلاصولو او ټینګولو لپاره کارېږي. فلزي سر لري او لاستی یې د لرګي یا پلاستیکي وي. پېچ کش ‌‌‌ډېر ډولونه لري، دوه ورخه یا څلور رخه او داسی نور اوس وخت کی اکثره پیچکشونه برقی دی او ډیر چټک کار کوی برقی پیچکش په برقي وسایلو، فرنیچر، او موټرو کی ‌‌‌ډېره کارېږي. په هر کور او دوکان کی یو پېچ کش ضروری دی